Nan kəla nən kusili nan kəlai n maa kəligɔ nan maa kəligi n jəg betəlɔmiyo jəg betəlo mi nə kumsil n suwaji mə jə gunɔ kwamigən ka gə jə gun kwami gən nə yalka, na nə yalka nəbɔ betə lɔmi per, nə yalka nəbɔ nɔɔli per jəgji a youli we bə maalai n suwa ji mə to tunda bənɔ kəngkəni bə yi a kuuli jə wo nyɔngɔ bə kel gola kuul bə su kuulo na nə su gola kuli nə su kulo yɔ nə jwiye twamɔ kuul na kwaamaga doui nə yəla nə gunɔ nə be lɔ, nə gun nə be lɔi kandi nə su a daa mʊrkali kel Kwaamnɔ nə yɔ ya nə maa mʊrkali gɔ a kan Kwaamani na nə yəla nə be lɔi, banə yu mwemo ne yu mwemi ja nə nən jəjalənɔ, naja nənən jə jaləno nə jai maaji nnəno we a lɔgɔ gəm maaji nəna bwangtən guli <hesitation> bətən kel Kwaaman, nə wum kel Kwaaman langən bwangən kwaamai nə <hesitation> bəbkɔ a langan bwangən kwaamai gəm nə bu gəm kang kanga nə yɨ kwang kwang kwaama dou nəni maajigɔ nə maalei we nanə yo kuuli yɔ nə jwiye twamo woi kənkəni dwaam nə kwasa lei nanə guni nə bwaba dwaamo nə benən a lɔ nə wo jangafemɔ nə benən a lɔ nə yɔ yanə kaba yilagi nə be lɔ maajigɔ nən ta kələb kələb kənkəni bə doule na dou jai yəla bə kwang kwan yəla bə be lɔ. Na nə ma maaji gɔ kung kwamaga dou kwamamagɔ doui nə yəla nə belalɔ nə yʊ mwemɔ nə fəb nan digalangyi nə su galangyi na kebɔ di galangyi nə yɨmam a lɔ na nə yɨ a lɔ kwan kwangi nə fəb wo a lɔ kwan kwang nə yɨ yɨm nənɔ na nə yɨ yɨm nəni nə dəng we nə maale nə kai wʊnɨ tika nənne a lɔni gəmi, nə yɨ n mʊr betiyo yɨ nən we bə maalei we nə maalei wʊnɨ tika nənnei wʊnɨ a be nən a gənɔ kelo, wʊnɨ a benən a gənɔ kelɔ, a wʊnɨ a be nən a gənɔ kelɔ, a nʊnɨ benən a gənɔ keli na kelgɔ a bʊmbi n tuu gən nyiyo, munɔ kelo mʊ be nənni gola gə wo, mʊnɔ kel mʊnɔ mʊ be nənni gola gə wo, a wʊnɨ be nən a gəni suwa gən mə a mʊnɔ gɔlagɔ wo, mʊnɔ gɔlagɔ wo, mʊnɔ golagɔ mʊ bwantənnei gola gə wo, kanga betə lɔmi a malala gəlayo, n suwa ji gəla jə maayo ka wʊnɨ matəne wo ja kəggaleyo be maa wʊnɨ mu, wʊnɨ mʊ maaleyo be maa wʊnɨ, wʊnɨ mʊ maaleyo be maa wʊnɨ, wʊnɨ be dou wʊnɨ, wʊnɨ be dou wʊnɨ n kiyo beti gəm Per jʊ ja maale, na beti n gata jim kelɔ Peri ja suwa gɔ tɛtɛ na jəlai gə jə bu bukang, mə jə bukang ka o jə bukang ka o, gənanyo ka o, gananyɔ ka o gənanyo ka o. Na gənanyi ka <hesitation> be ja dou daaniyo daani nyiyo na ji yɔle be jə kɨla, na jə yɔle fəi be jə kɨla, na jə na kʊm kambi be jə kɨɨla, n kiyo jim na jə jelli be jə kɨɨla daaniyo, be jə kɨɨla daani, ja yɔ nyo be jə yɔ nyo. Jʊnɨyo ya nya fatəm ni a bʊmbiyo ka ji doule kʊm jin, fatəmi a bʊmi be jə dou kʊm jin. Nʊni a bʊmi jə yɨ kin jəbɔ ji, nʊnɨ a bʊm bi ka jə yɨle kin jəbɔ ji. Na jə bwangale jəbɔ fatəmni wʊnɨ dou jəl lei, jen təjə kumo win jə dou kaajəl Ka jə yɔle yaji mʊrka dul jenɔle jəbɔ fatəm bwilatin, ka jə yɔle nəbɔ nɔ kʊlangle kaji yɔle wo, nəbɔ nɔ bʊge lei ka jə yɔle wo. Be ja yɨ jə jəgəm dul jenɔ jə yɨ yɨm jeno wʊnɨ a bʊm bʊmi disa tika jen, yɔmɔ jəbɔ nʊnɨ nyiyo be bwenɔligɔ win swar mə nəngəni mə gagəm dile, mɔ nan kəla nə kumsili mɔ golagɔ mu bwangtən nei wo disə kwaamagɔ a nən daa yɨm sən yi wo dəsen ko mʊnɔ youligɔ disən ko jʊ Kwaama bwiligɔ Kwaamago nəne a youli, n yɨ gata jim gata jim gata jim gata jim kiyo jim na wʊnɨ nyo beti gun jung a kəggami gɔ tɛtɛ nan jəlai gən bʊmun kang, mə gənanyo ka gə mh mə gənanyo ka gə mh to tunda gənanyoyi be ji nyuwa jʊ mə suwa jeni bejə ya a mʊgɔ nəl jenɔ gəm kajə jəla kajəl a kul jem a mʊgɔ nəl jeno gəm beti bwangtənne nə su kuulo le kin nənɔ ji kwang kwang na təma shelli n suwaji, fəng n suwaji mə ga dilole kwang kwang mə tambɔ nyiyo mi wo mə yɨbɔ shig wo mə ga dilole a ji gəm diso ja bwangtən golagɔ wʊnɨ tikaji lei wʊnɨ bele nən jatəm kəgga a kʊmo gəmi maaji gɔ mə maalei kwan kwang a daagɔ ji woi betini mə fambɔ kaa jəl wo mə fambɔ jʊnɨ mə suwajilei maajigɔ nan gun nə kumsəli mə tale kwang kwang kwama gə doule nəngən ni, na təma selli təntə kaa wo na təma selli təntə kawo mə kumbɔ nyiyo məndi jʊnɨ mə maalei nəngɔ ma tikali lei mə maa maa maaji mə jung jung twam. Mə jʊng jʊng twam mə, jʊng jʊng twam wasin mə jʊng jʊng jam, mə jʊng jʊng dwaam twangəm, mə jʊng jʊng jam mə jʊng kanjəla gəlala nyo na mə jʊng lei, jʊnɨ mə jʊnglei nan gun nə kuti kumsili kami su felen a twam jangafɨm yan jwiyei twama woi mi mə tɨle wo na wʊnɨ yəla woi yəlan suwo ya twi wʊnɨ təgən, yəlan suwo ya twi wʊnɨ təgən, yəlan suwo ya twi wʊnɨ təgən mə fəbbɔ fəbtən niyɔ na mu mɔ fəbfəbbi be fəb nən nan galanə shenai sən fəb nə tʊʊla, na mu fəb nə shenai mʊ gala gala nə tʊla, bamʊ gala gala nən shena, be maa maajigɔle kwang kwang kanga langən bwangən suwa, be maa maajigɔle nən kuum nən kɔkɔ kan gʊmle kang mʊn nyimbɔ wʊnɨ mʊ yəlamle wʊnɨ a bʊm ala kabi nəngɔ maajigɔ mə ta gwanga gwanga mə maale gumbɔ kang wo kaajəl gəm wo kanga mə maale kwang kwangi sə kwaama ga tal bwili ga mə gəm. Nan yɨ mʊ mɔ dəng kəggai na yɨ mʊ dəng nʊnɨyo a kɔ kɔ maabɨ mʊnɔ misɔ mu ja kəggale misɔ mʊ nya bwili le, a təmɔ gəm. Na gun mʊ mɔ maa maai sə bwiligɔ sa jatəm kəggagɔ sa be mʊn saa yɨm kwamigənɔ sa be mʊn nəngɔ jʊ win swar dweyeni mə ya kəgga mə maale kwang kwangi məu mə maa maajigɔ gəlala kebɔ maaji kəla kwagɔ win swar mə maale mə maa maa maaji mʊtəm kan. Nan gun nə kətə kumsil kanga mə yu mwemi ja ni jəjalənɔ mə jai a dɨ n jel su daagɔ kambɔ woi maa maajile woi nə mɔ mə yəlam nʊnɨ le gə tɨ kaggale a daaa maaji jou nʊnɨ yɔ ba kai na bei mʊnɔ jʊ mʊ maale wo Nəmɔ ya mʊ wo nʊnɨ lei wʊnɨ nə mɔ ya ya mʊ wo təmo lei, wʊnɨ nə mɔ mu ka boligɔ lei <hesitation> fe ka boligɔle sən dou boligɔ sən be nənni kambɔ ja mʊ kano naja mʊ kani na gun nə kwami n təga mʊnɔ you mʊnɔ wo, mu nɔ ye munɔ wo n təgaji jʊ a dou kangiyo disə ji təji səja yɔ nən a lɔ ya ni betə lɔji gəm jəjalən nəngən nəngɔ maaji gɔ mə yatə kang mə maalei, maaji ni mə maalei Kwaamagɔ tikaile a dulo gəm Kwaamagɔ gungyile a dulo gəm kwaamagɔ ni jatəm kəggale a dulo gəm di dweyeni niyo nəngɔ maajigɔ mə guni nəngɔ ja bəi gə we mə we mə maale sə kwamaga dui nəngə mə gata gəm na wʊnɨ nyi, wʊnɨ nəngo jʊgɔ mə maale sə kwama dui. jə be mi le nən jəjalən sən dəg a nyiyo mi, jə be mi le nən jəjalən har ja n ja sai n bɔ, n duwa wo disə nə kami gəm, n duwa wo disə ni ji, n duwa wo sə nə kambo gəm. Maaji ni kwaama ni a kang miyo Kwaamago tikai nəngən mə maa gən ne kwang kwang mə fan bɔ wo n maa <hesitation> kwang kwanga mə fambɔ wo, n guni maa wʊnɨ guni maa wʊnɨ mi yɨtəm wɔ, nan yɨ di dweyeni nan yi mʊ yəlam nə burun, nan yɨ mʊ yəlam nə kuu, nan yɨ mʊ dou dou ka jə nəli, nan yɨ mʊ dəga kangale nən kwan nan yɨyo burunɔ sai jin, di dweyeni ni kan nyinɔngɔ bɔ you lei sai mʊnə jəl wo a bəla mʊn nan yɔ kan nyinongɔ kangɔ kwa kwayo, mʊ yɔ ya mʊ yɨ nə we? We mʊ ni nəb kan nyinongɔle sə ja saa laləmən se ja kul mʊn. Sə ja nəmun nətə tiyanni dəsən nɔi na mi mɔ nə kaajəli nəfitəmɔ a yəla gullɔ a nən na təma sel nan kəla kwamigəni kanga Kwaama jəgən kwamigəni mʊ gun kwamigəna wɨlənɔ gəmi be saa jʊnɨ mʊ maalei wʊnɨ tikanne dəsən kwamaga dɔu disɔ be mʊn nə jʊnɨ wʊnɨ mu duməm kəla lɔ mʊnɔ le nəngənni ka jəlale kəlagɔ a taa dul kanɔ, kan jəlale mwemɔ yu a daani gəm mʊ nyimbɨ be maa dəbər dəbər, fɛka dəbər- dəbər sesən kəshim daagɔ nəngən ka kadaa a yuuwo a daagɔ mʊ woi. Jʊnɨ mə suwalei nəngɔ jʊgɔ maa tikalile dʊdʊi disa jəg bən di dweyeni na mi nyiyɔ bwe dadiya kebɔ nu kuu a dəgbɔ kang a kaajəl bwe dadiya a kababɔ nu nya bwe kʊlʊm kangənɔ gə gɔ yɨ yɨ bwe dadiya gɔ dweyeni, bwe dadiyagɔ digiyɔ a jəlabo jə guni dul bwe dadiyagɔ digiyo a kababɔ nu, bwe dadiya digiyo dəng bɔ kəgga, bwe dadiya digiyo ga dəng twam gən na janjulunɔ a jel a twam gənɔ gəmi nəngɔ jʊ gə dənglei, na di dweyeni dadiyab fɨntəgɔ belei yaa danlei, dadiyab fintəngɔ belei ja kɔ ja kəla nən kumsəli ja maabɔ kaajəl jeli yɨ kwang kwang gə dəng kilagɔ gə na bwaalaga dɨ yayou bwaalagi disa nəgəm wo bwaalagɔ mʊ dəngle kilagɔ kiyolei kiyo bwaalagə le, kilagɔ kiyolei kiyo bwaalagə le gə na maai sa nəgəm wo jʊgɔ nyiyɔ kebɔ jə nyan. Na bwe dadiya guna tɨ tɨɨ dəsa dəg kangənɔ a maa maaji nəngəni kwaamgɔ sa tal gəm bwiligɔ sa nya jʊnɨ jalei miso be yɨle di dweyeni bə dəngɔ nəble bəngo bə dəng təmle.